komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fjöllum við um íslenska konu sem prjónar peysur á heilt barnaheimili kíkjum á slökkviliðsgeitur í Bandaríkjunum kynnum okkur sögur verðlaunahátíð barnanna og fræðumst um fjármál í

ég heiti Sævar og nú verða sagðar

kennari á Húsavík er að prjóna lopapeysu handa styrktarbarni sínu í í Rúmeníu og ekki

nóg með það heldur er hún að prjóna peysur á öll börnin og starfsfólkið í og það eru fimmtíu og sjö peysur

hún heitir

og er fædd tvö þúsund og tvö og er sautján ára síðan í febrúar hópinn

ekki viljað skilja neinn út undan ég vildi að öllum væri hlýtt ekki bara henni átta hundruð fimmtíu og fimm klukkustundir eða rúmlega þrjátíu og fimm daga

um tuttugu peysur eftir og er komin með konur til að hjálpa mér í restina og stefnan er að klára þetta núna og skila þessu suður í lok nóvember þetta er bara gaman og gott að geta gert eitt stórt

góðverk slökkvistarf getur verið erfitt og hættulegt og það er jafnmikilvægt að koma í veg fyrir eld og að slökkva hann í Kaliforníu í Bandaríkjunum starfa

sem sjá um að koma í veg fyrir skógarelda skógareldar geisuðu víða í Kaliforníu í sumar og stór landsvæði brunnu þegar skógareldar kvikna getur verið mjög erfitt að hafa stjórn á

þeim sérstaklega ef mikið er af þurrum gróðri og sterkur vindur í borginni Suður er reynt að takast á við skógarelda með hjörð af geitum þær nota þó ekki

heldur sjá þær um að bíta gras og annan gróður í fjallshlíðum þannig minnka þær eldsmat á stóru svæði draga úr líkum á að eldar kvikni og koma í veg fyrir að þeir dreifi eins hratt úr sér sögur verðlaunahátíð barnanna er nú komin af stað í þriðja sinn eins og í fyrra er hægt að senda inn smásögur leikrit og útvarpsleikrit í ár verður sú nýjung að það verður líka hægt að senda inn tónlist og lagatexta

smiðjur verða haldnar á söfnum Borgarbókasafnsins um allt höfuðborgarsvæðið þar sem hægt er að fá góð ráð við

sextánda nóvember allar nánari upplýsingar eru á krakkaruv punktur is sogur og þar getið þið sent inn sögurnar vextir eru orð sem oft rata í fréttir af fjármálum það eru til stýrivextir dráttarvextir vaxtavextir en hvað eru vextir eiginlega Sigyn fræddi okkur nánar um það í

oftast þurfum við að vinna til að fá peninga en vissir þú að peningar geta líka unnið fyrir okkur bankar greiða okkur nefnilega gjald fyrir peningana sem við geymum í bankanum það gjald er kallað vextir af hverju borga bankar okkur fyrir að geyma peningana okkar jú þeir nota peningana til að lána öðrum þeir sem fá lánaða peninga þurfa að borga bönkunum vexti og þeir sem lána bönkunum peninga fá greidda vexti ef við leggjum inn þúsund krónur næsta ár fáum við því fimmtíu og tvær krónur og fimmtíu aura þriðja árið fáum við rúmar fimmtíu og fimm krónur og svo koll af kolli þetta eru sannkallaðir vaxtavextir bændur í Bretlandi ráku kindurnar sínar nýverið yfir

þessi siður á rætur að rekja aftur til miðalda var stiginn dans þegar búið var að reka kindurnar yfir við þökkum fyrir okkur

og sjáumst á morgun